woamtan diram hiribhaa kheii hiyoo halhkan dhubedhi raff annan yedhe anin dhiram fedhaa hiribha kaaa malsun woanin dhiram hiribha khoo guyyanu laffaa khee won thinthi mapema midhafedhe woo hujia dhekhe wokhoran chapsenow chapsedhe woo orru thiyaa dhekee woo horii kitaa tifedhe won akhanatha khulii woo anin mapema khoo akha dira ijedhee midhafedhe huji thinen anakhaljelthi anin woo hiribthi dhubedhu won khuliin Anna dhabarthii